Ee, mi waaway mi <noise> reema pat ko mi ñaamata, mi reemaay mi aawa kappe, butaali, gawri, maaroori, e ñebbe, mi reemaay ndi seeɗto, mi hela ƴamde, mi resa mi waɗa ka ñaamuki, seese seese.